मोइ बबु मास् पम्होब् खुअद् पर्, नरन्-नरन् सब्जि पसलि पये। खेबुर् खले अप्न मास् पम्होब् और् मनते न परेग। जनेइ धरक् अप्न कजोर् असे, बीत् असे, चप्सिचुम् असे, जनेइ धरन् बोको लि असे। मुस्रम् असे, ए बुर् खले अप्न मन्घो लगर् तुलन कोइ बनने। करन् खेबुर् इमने हेअल्थ्य् मन्घो दुनिय दोके पत न पपेग। करन् खेबुर् पसलि अप्न बोद् हेअल्थ्य् कोइ रसे बो परे। अरो हक्ति दि बो परे, अरो खेबुर् और् उपरि और् अप्नर् नोर्मल्ल्य् खत् पसलि असे। जनेइ धरक् बन्ध को भि खव परे। फुल्को भि खव परे, उन्को भि खव परे, मुल खव परे, बीत् खव परे। नेसेर खव परे, बेअन् खव परे। गुत्ति एलु खव परे, ए बुर् अपरे अप्ने बोद् हेअल्थ्य् भि खव परे।